الأرائك ت- تعتبر مريحة للغاية في الجلوس والإسترخاء, بينما الكراسي, توفر دعم جيد للعمل والدراسة, فالجلوس على الأرض يمكن أن يكون ممتعاً في بعض الأحيان, وخاصة, لما يكون في تجمعات, <hesitation> فانا أفضل الجلوس على الأرائك, لأنها مريحة أكثر.